So mi heɓaay dama e sembe wallitinki woɓɓe, ɓe mi wallitata kamɓe ke yimɓe Gaza, woɓɓe nder habre Isra'ila. Ngam wala ko ɓe anndi sai kabre, musamman sukaaɓe, ɓe laggama daga gure maɓɓe, un maɓɓani ɓe janngirɗe e asibiti, bo kondeye e un faɗɗaɓe.